गाइ, भइसी, बसरु, पारा, खसी, बकरी, बोका, मुर्गा, मुर्गी, हास <hesitation> लर्हया, स्याल बाघ, चितुवा, हाथी, घोरा, किरा ,फटेङग्रा, फटेङग्रा, साप, <hesitation> गोही इसभे जनावर सब भुइने भुइयाने रहैये आ भुइने इसब बैठैये।